Carpintero, che ndaki duwasa mesa tabla nda kida, sepillaxa, ndakida lijar, nda kiduwaxa medda, kiduwaxa forma ñu ku mesa kida acmar xa nu ña ka mesa ñu despues <hesitation> dua, despues te kusa mesa ñu xe mesa ñu ñda xetivuxu sea xa kawa ndodo algu kurdo mueble o xeniuxi xa funkaunu te kanu ñi la kanu ñxu kutu ñu mesa ñu, mesa ñu xetivu ñnduyu kaa este xetivuxi resistol xetivuxi xanda ndatexexa o ndatex ñku tabla ñu, lugar xi